जब मैं घास के मैदान के बाारे मे सोचन्तु तो मैये मन्न में आंतेये। भारत में घास के मैदान जो है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मेघालय, असम इन्न सबरी राज्य ने पाये जान्तेय। और न्जा जो घास के मैदान हैं बु एक दम बढिया और एकदम बड्ढे हैं। आँजे पशु जैस के गाय भैंस भेढ़ बकरिया इन्न घास के मैदान पे आराम ते चरतें। और जहा जी खास के मैदान होतेये मां की जो सॉइल यानी कि माटी जो होतेये बु बहुत ही अच्छी रहुंती। खेती के काज मा तरह तरह की फसल उगाई जाये सकतें बहुत अच्छी।